أكثر الشهور حر، أكيد طبعا شهر ثمانية شهر أغسطس يكون زي ما نجول عز الصيف، فهذا أكثر شهر يكون حار، يعني أكثر شهر يكون بارد شهر، أتوقع يناير أو فبراير. يكون عز الشتاء يكون مرة بارد أكثر شهر يكون فيه رطوبة، أتوقع إن شهر خمسة و أكثر الشهر فينه جفاف، أتوقع إنه شهر تسعة.